اتمنى لو اقدر اتكلم بلغات كثيرة عشان احس هذا الشيء بيكون فرق كبير بشغلي وكمان بيعطيني مهارات اكثر في التواصل ويفتح لي فرص اكثر للسفر والتعرف على حضارات وشعوب وعادات وتقاليد بلاد ثانية فبفضل اني اقدر اتكلم بلغات كثيرة